Bellin, un muggio de vòtte. Gh'ea ancon, se capisce, i termòmetri quelli co-o mercurio, che se ti î metteivi vixin a-a lampadiña, che anche quella a l'ea diversa, o se scädava, e paiva che ti gh'avësci a freve e aloa te tegnivan à casa.